ऑस्ट्रेलिया को इतिहास अद्वितीय ओर गहराई से जुड़ो भाव है जी में इनके प्राचीन और आधुनिक परंपराएं दोनों सम्मलित है। ऑस्ट्रेलिया को इतिहास लगभग पैसठ हजार साल पुरानो है। जब ई के मूल निवासी जिन्हे एवोरीजिनल और ऑस्ट्रेलिया कहत हते। जा भूमि पर बसे जे लोग दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृति और प्रतिनिधि हते। जे कला कहानी और कहेने और प्राकृतिक साथ सहजीवित रहिबे और परंपराओं को जीवित राखबे के लाए प्रसिद्ध हते। ड्रीम टाइम विश्वप्रणाली और पृथ्वी के जीवन के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शत है। सन सत्र सौ सत्तर में कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को नक्शा बनाो औऱ ईको ब्रिटेन के लाए दावा करो हतो। बा के बाद सन सत्र सौ अठहासी इसवी में ब्रिटेन ने ईको दंड उपनिवेश के रूप में स्थापित करो हतो। सिडनी बो पहला क्षेत्र हतो जहां कैदी और सैनिक पहुंचे हते। इस उपनिवेशीकरण लोग की भूमि और संस्कृति और जनसंख्या पर गहरे प्रभाव डालो हतो। आज ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक देश है जो अपनी आदिवासी विशेषता और उपनिवेशी इतिहास दोनों को सम्मान देत है। इस इतिहास से विविधता संघर्ष और पुनर्निर्माण प्रति बनत है।